<noise> okay <hesitation> balawa nale <hesitation> iaa ba til tsoli nugu papare siin <hesitation> biaxa leng ia ti manman tala siin nugu xobel lossu. Iaa tana nugu tsie dokdok xan yesan ila menaiah <hesitation> axa pade lawareng bin bing <noise> sin four o'clock axa atapasi iaa <noise> lawareng o nawe iaa pade gelse xalkale naba sar. Naba sarsar laa <noise> sela five o'clock lawareng gelse tsul tsul la lokobel <noise> sela gelu ta tsul gelse laa xosara xan luxal iaa ba kukim ia ba ba xan <noise> luxal xatul <noise> ma udi ia ba kukim pan iee O iaa <noise> a se tabali iaa vba tabel ararai ia se sili <noise> mil siin iaa ta sili iaa bse aruangei ngali til tsoli biaxa tinaxa papan abia bia ta urange ia ba <noise> xosara <hesitation> nugu wasim nagem no manman <noise> iaa ba apura no <noise> arara <hesitation> iaa ba gurei no mara nanu. Arai abia no mara nanua <noise> iaa sela tik tsoli biaxa tinaxa iaa xap <noise> siin abia iaa ba atitiki no mara nugu tsie dokdok <noise> nemaiah ase pade o geba sela ngali laa lauteng. Gen ba adi nagme no tutuel <noise> no xis gem xa putsangi <hesitation> gem ba tapas mi nagem no tatal ngali laa lauteng. Bia gem bala tsap lauteng gese sok. Soxa no luxal male udi. No kaukau no paa mano sa vbula bia get axa soxaa lan uma ara sin abia nawe gem sok xap ge bas se aturing axua tsi no mara gem dok mutil xap tali se bula no xis o ge ga tsul wen siin nale se. Bia geta laa tsap mu hanua gem aturungi nagem no tabarikik gem la lan dan ngali la sisil. gem sisil xap gesele tsiga lan <hesitation> anuak kukuk nglai kukim nagem no luxal. Bia gese atitiki no ngali kuk nale ara siin abia <hesitation> ge baa kukim no luxal tsoxa na turungi pan table ngali angen. Okay mil sin abia.

Pade lawareng atil tsoli abia tinaxa mu. Aso agat <noise> no <noise> tinaxa bula axa tsap siin abia no leng. Okay siin abia <hesitation> bula biaxa taim male agat no-no dan tinaxa axa tsap nanua bula male uba ri ubo aturing axau tsi no mara nanua uba atitiki no xolot ina anua no ina man dita manman ni u bia <noise> o siin biaxa taim agat no dan tinaxa gita xa xosara. tinaxa male ubala ngali laa galil ngali xosara num no tinaxa mu ngali siin num no no inaman uta lukautim nan num family. <noise> siin biaxa taim ina abia no leng nawe xa tsie ase sixk male ase sadi xapu maxadil oxa sosong. Se guwa laa lano anua metmet ngali a alet mamainang. <noise> bia bula siin biaxa taim asuk xa lelep male siin gita gitta manman lokobel axa lelep siin bia xa waaas male tang no luxaal o ngali xan asau ngali xan axau num tsie axa lelep o gita manman male siin xida watwat tsa Gita taxa gita pade lawareng gita se adodomi xidano tinaxa male ngali angen siin gita siin no abia leng arara o sin abia uta se asait male siin no dan leng <noise> male balawa iaa se asait we balawa mara iata xaa xosara siin no dan leng bing. Pade mi tsie iaa xosara sa mil iaa ba la siin sa bia no tinaxa ngali no leng arara <noise> siin biaxa leng se iaa pade mi nugu tsie dokdok lawareng tsa o gelu ga uwa tsie alo sarsar o gala xeng o gelu suk tsul-tsul xalame biu gelule tsul lokobel <noise> o gale. Ngani xan pu luxaal ase xorong <noise> gelu laa wen gelu laa sisil nan <noise> daan tala wen. Gelu se xalame lapala <noise> xan mo ase ilei ngali na giwa iaa se tali siin ala <noise> awe gita se la? O ge sela <noise> ngali laa lasi gelu la nanan gas tia nanua <noise> aso male asuk axau iaa suk xa taton siin <hesitation> xosara no tinaxa ina nanua male iaa ta sangali siin no abia leng arara. Bia no tinaxa ngali gita siin no leng arara. Bia no tinaxa xadino tinaxa no aina gita arara xa xosara no gita til tsoli no lawareng mi xida no tsie Laa siin no pu taim uta xosara sa hala nale gita kuk gita xosara sa sar mino tsie dokdok o gita se <noise> ilei di ngali le sisil. Dise angen o dise urange bia no tinaxa ngali no leng arara male bia se xap siin abia iaa suk taton siin uta lot nugu tsie dokdok o iaa xa xosara no tinaxa siin no dan leng arara. O biaxa taim iaa ba ata lami xapu tsintsin ngali siin biaxa taim iaa mi nugu tsie o iaa ti manman nanua o biaxa xarin langit tasuk tsap. O gem manman asuk kap xa xolot ngali laa gem manman mu o uwa nugu tsie a sar-sar-sar laa ase palo ngali sar ase teng o awe ita ge ba se laa sar o iaa se tsul mi gelu la galil tia wen <noise> galil or gelse mula laa nanua <noise> o gelse <noise> laa tsap nanua o gala <noise> papali nanua o iaa suk laa lauteng Bia iaa ta laa tsap lan uma iaa laa <noise> wore nugu xolot ngali sok kaukau no paa iaa wore ararai iaa pulis o iaa se soxa nugu no luxaal siin tase mamas. O bia iaa ta sok ararai iaa se mula mi nugu tsie tase urange iaa laa tsap nanua iaa laa <noise> tuni na gem pu no waas no luxaal pan iee o getu se angen o getu se urange siin bia taim <noise> <noise> biaxa tsintsin bula iaa wena atalami siin iaa tsa iaa ta sansan ngali. <hesitation> iaa suk xa sangali <hesitation> manman mi <noise> nugu no nugu no tat ma tat aina ma nugu no tat tamat male ngali tuni no luxaal ngali si ngali til tsomi di siin abia no tinaxa di bala xosara. O iaa suk xa taton ngali male gita na man mi iaa mi nugu no tsie. <noise> biaxa tinaxa bula male iaa suk xa san ngali siin manmna lan xobel male inaman bia uba-uba san ngali uba laa papare male uba laa atalem tsintsin mi di. U ba papali nm anua ubala no dan xolot bia no dan anua ngali laa manman. Male bia mu nugu pu <hesitation> papare.